الرياضات اللي تحتاج جوة بدنية مثل رفع الأثجال، والألعاب الجتالية، هذي كلها تحتاج شغل كبير، أما الرياضات السهلة مثل الجري أو الجلوس في اليوغا، فهي مريحة، وتساعدك إنك تسترخي وترتاح، وكل واحد من هذي الرياضات له طعم، والاختيار يعتمد على الشيء اللي يحبه الشخص.